Ny fomba handrahoana lojy, matetika lo zah izy koa mahandro lojy matetiky tsomponiko aloha sao ohatra hoe misy fakofakony izy igny alana dioviny tsara avekeo, ndraikindraiky lomiko izy mba mampamora azy mba mampalaky malemy azy, avekeo aleko ragno ampangotrahina atao masaka tsara be tegna atao malemy avekeo eky na hoagniny amin'izy malemy izy kôfa vita sira, ndraiky mbola atao saosy ndrikindraiky arakan'izay hitiavana azy, zay zany fomba andrahoako lojy.